איך וואלט געזאגט אז איך אנטשולדיג מיך עכט, כ'האב נישט געמיינט מיך אראפצוזעצן אויף דיין זיץ און כ'האב מיך נישט אראפגעזעצט פאר דווקא, כ'האב נישט געוואלט מאכן פראבלעמען און איך- איך פיל עכט שלעכט אז כ'האב מיך אראפגעזעצט אוי- אויף די פלאץ וואס באלאנגט נישט צו מיך.